Ikúún na̱du xaxtu. Ríndo̱o nda̱yo̱o̱ rí naganuu xaxtu̱ꞌ, maxaꞌ, maxiga̱ꞌ, nadxu̱ꞌ, numuu rúꞌkhui̱ naꞌthá rí ma̱ga̱jnúú wááú ginitsu, tsimiéjúúnꞌ eꞌni, porke nákhí nasngájmi̱ꞌ ikhaa̱ náa̱ inúú rí maxaꞌ. a̱sta̱ ꞌgí jndi mbá ndijndi. A̱ꞌkhui̱ nadxu̱ꞌ, i̱tháa̱n na̱ñajuunꞌ xaxtu̱ꞌ, porke nda̱yo̱o̱ rí ma̱ri̱gá rí mi̱ꞌkhu, ma̱jma̱a̱ koséchá. Ikhaa rúꞌkhui̱ nda̱yo̱o̱ tsú kolór rííí maxaꞌ ikhúún, naꞌthá rí méjánꞌ, buénú, buénú i̱ñajuunꞌ, buenuu rúꞌkhui̱ i̱ñajuunꞌ, nadxuu̱ mangaa̱, ikhaa jngóó nasngájmi̱ꞌ inúú xaxtu̱ rí maxaꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ nda̱yo̱o̱ ikhúún rí kolóo̱, ríí maxaꞌ. Rí méjánꞌ ñajuunꞌ, buénú xtáa̱ xaxtu. O̱ buénú rúꞌkhui̱, buénú ikui̱tsi, buénú jithiawaa̱. Ikhaa jngóó rí yáá lístú xtáá para mba̱ya̱a̱la numuu̱ ikhaa̱ xkui̱ rá.